لانيمال لو بلو بيزار اللي شفته في حياتي هو البانقوان, جوزغ الافوا تحسه زاوش, الافوا ما تحسهش زاوش, جونغ الي ديفيرون مام لا فاصون دو بونصي تاعه, جونغ حنا انا شفته في ان بارك هاكا في إسطنبول, مي جونر حسيت بلي هداك البانقوان هدوك لي بانقوان لي كنا نشوفوهم حسيت بلي راهم يحوسو يديرولنا سبيكتاكل, ماراهمش غي عايشين حياتهم نورمال, راهم يديرولنا سبيكتاكل, قعدو هاكا ينقزو قدامنا بتور, يعاود يطلعو, جونغ حسيته ان انيمال فريمون اور نورم